Agnatiny e kitapoko io zany da sy mainsy misy cahier, da tsy maintsy stylo gnao da e fitaovagny hafa ankoatran'izay, minday raha kidikidy hoanigny avao koa satria lafa mianatry io manko da mandany herin-saigny izy io, mba mihinagny raha zany anao hangalagala gn'andro.